أول حاجة لازم البس هدوم مناسبه بتخليني اتحرك كويس ومرتاح ،تاني حاجه بشيل معاي عدتي البتساعدني في طلوع الجبال في طلوع الجبل ،كلها ذي الحبال والاوتاد وغيره من عده وطبعا جزمه مناسبه وجونتات واسعافات اوليه واكل خفيف لكن فيه طاقه عالية ذي البلح مثلا وطبعا زمزمية المويه وسكين وعدة النوم برضو ولو ممكن تلفون ستلايت يكون كويس برضو